Ny namako tegna meilleure amie-ko aroa fao za tsy managna namagna maro avy ake araiky eo ho eo amin'ny roapolo taogna ake, araiky ndraiky eo ho eo amin'ny valo amby folo taogna.